Like when you go on somebody when somebody invite you on their wedding you go there, everything set on that wedding. Like food, and ley clothes and ley way the wedding wor looking ehn you know. You enjoy how the wedding wor looking, everything was alright on the wedding; no confusion, like somebody come to come disturb dah wedding, nothing like that.